زه غوره ګڼم چې ګرم شاور وکړم ځکه چې شاور ډیر چټک او اسانه وي او دا زما لپاره د آرامۍ او پاکوالي احساس راولي. شاور زما ټول بدن ژر پاکوي او د تودې اوبو سره ستړیا لیرې کیږي، خو دا باید هم ووایم چې د ګرم شاور مصرف هم لوړ وي.